Nako wo ma sesara nege ma fungsi o kia, bisa wa tebini nanga wola ma rabaka, nanga dudun ika, nanga kia pokonya hari hari nege nanga karja ka wa o kia nak <hesitation> hari hari ka nanga wola kai faja, jadi harus wa tebini. Nako dema ngarumu bolo manege wa parisi, ma faja faja pokonya yang ke o ka yang o kia i faja nege wa tebini, <hesitation> o kia nako wa tebin ua nege ma u o kia <hesitation> o kia nege o kia kai faja nako wa tebin ua, nak de nanga o kia lingkungan <noise> de o de ina majeke nako i nanga wola i faja, nanga lingkungan i faja, nyawa jo mal- jo malega ino So nako de nanga sesera nege <noise> ua, pokonya wa tebini dika wola ma rabaka, ngodumu, sokmanege, ngone kan o kia wo wo hidup kan de masy de nanga tetangga, jadi nako wa tebin ua nanga wola jo ngosamino nanga ria- riaka bolo <noise> ka ina majeke, so harus wa manfaatkan manege, sesara wa nege o tugal ino nako i rusakaka ris- rusak oka harus wo tugalali atau igono masoka bolo o ma geje ino la wo akana suse sus- susesar susesara, pokonya pokonya terpenting nege wa tebini na wola ma rabaka, nanga lingkungan, yang ada disekit disekitar, mungkin manege dika.